Irundɨ papaka irundi yande ñamae jaeko mopeti tenda, tenda oipota jei yande yaputu vaera yaguapi jaeramiño jokuae oipota jei yandeve <hesitation> yandepuere yaparaviki mopeti rami iruvae reta ndie